इमान्दारी शब्द, इमान्दारी शब्द सत्य खुलापन और नैतिकवान शब्द हए । इमान्दारी कहेक जो मनमे लगत हए ठिक लगत हए बहे करनको इच्छा जगृत करनो हए । मनमे जौन बात लगि हए बहे ,बहे इमान्दारी हए, इमान्दारी से विश्वास, आत्म मनोवल को बढान काम करत हए । इमान्दार कहेको प्रस्थिति और <noise> दवाव मे फिर सत्य बोलनको दृड संकल्प हए बो नै इमान्दारी हए । इमान्दारी से मनैके नैतिकवान बनत हए । आत्म आत्मा सम्मान मजबुत बनान काम नौतिक इमान्दारी करत हए ।